Mi buran yidugo mi yaha moftorde. ngam ha moftorde mi fottan be himbeji duddum je min jodata min yewta min nana beldum. mi heban sobiraabe kesum ha moftorde ko nandi robe be worbe pat.